Io yo ja naiyo ja este foo vun xaa ini yo, vu xaa ini yo tuo tu yachí ini yo- to, va tuo kii ini yo tuo te vaa te yua chiintee naiyo ja kankouu na daagai trilia chi este xii kuuanku naii trilia xii foo te saadi vai iniun soo vai chi te como vun tiilip ini iii te va este kuu soo tun yuaa koe soii te yo foo yachí ini chi yachí, yachí saaiyo soou te tuo venita vai nauntiin kuu ja saiyo te naiyo yua te vaa kuu mai soii te vara soi sonito yua kua va´a ka kentai jenai.